Niin niyaal yaraar rayaa oogh odiiny odual ophaanya esugha diop diop roniin diop riyaal diop riyaar diop riyaar diop oogh diop odiiny diop ohaanya diop esugha disiph. disiph-roniin disiph-iyaal disiph iyaah disiph oogh disiph odiiny didih odual disiph ophaanya disiph-esugha siri dioph. siridioph oniin siridioph iyaal siridioph liraar siridioph liyaah siridioph oogh siridioph odiiny siridioph odual siridioph ophaanye siridioph resugha erubal erubal oniin erubal riyaal. Erubal riraar erubaal riiyaa erubaal roogh erubal roeliing erubaal rodual erubaal rophaanya erubal resugha iyaal a rukuruon